Am'maha-voatabia amin'ny boaty azy dia misy fetra, misy daty ao am'le boatiny iny a de iny no hijerena anazy, de miankina amin'iny datiny iny no azo hitehirizana anazy sy tsy azo hihinanana azy intsony. Raha misokatra indray izy a, de adiny fito ao arianan'ny fisokafany ny azo hihinanana anazy.